Lⱥkú xen ko dxá dsa e nɇɇ, xa e nɇɇ ta jmý lɇ nⱥⱥ mó eajia’ dxi jïí kié’ jia’ nⱥⱥ kié’ ajia nⱥⱥ jmy kiee’ dselí juó’ edse iaa lakú xen mý dsó lóoó jö mare ée’ lakú xen kö mó laku xen kö jmý’ kié’ mý jǿǿ’ nɇ o jmý’ kié’ too’ uɇ’ nɇ, kúxen jua’ ta’ lí dxá nɇ kí e xǿ’ ba jý jmý’ ejö jöba líí ejia’ ‘nⱥⱥ kié’ ñǿ’ kie kieé’ jö dse iⱥⱥ mý dsóo lóoó.